اه ما في طريقة مضمونة عشان تتأكدي من هالشي أنك اللي تشوفي فيه يعني واللي تصبحى فيه حجيجي لكن نقول مرات يعني لو-لو أنت أصلا جادرة تتفاعلى مع العالم بشكل طبيعي وتأثرى فيه فهذا كذا يدل على أنك اللي تعيشي فيه تعيشي فحاجة حقيقية.